Ny fampiasa tekinôlôjia amin'ny alalan'ny fanapaha-kevitsy tokony ho raisy da tena tsy mety amin'ny fiaignana satria ny tekinôlôjia da tsy natao handray fanapaha-kevitsy, io tsy mana eritseritsy sady tsy mana fihetse-po, i tsy mahafantatsy ny raha tokony hety sy ny raha tsy tokony hety, fa nanazy zany anontanianao raha i da mamaly i fa tsy anatiny fanamboara azy mihintsy ny hoe handray fanapaha-kevitsy ho an'olo raiky zao.